انا بنحبه انه لو نجدر نتواصل مع الحيوانات بيكون افضل بس انه عالم الحيوانات كتير اسهل وان علاقاتهم كتير بسيطة وانه الحياة معهم كتير احلى وانه صحبة الحيوانات كتير احيانا بتكون احلى من صحبة البشر انه باش لو نقدر انه نتعامل مع الخيل هيكي ونفهمهم ونكلمهم ويكلمونا اظن هيك بيكون كتير احسن.